أول شي نقرأ التعليمات بعناية وكأننا نقرأ خطة مغامرة، نتأكد أن كل الجطع موجودة ونبدأ بجمع الأجهزة الكبيرة معًا، و نستخدم البراغي والمفكات حسب التعليمات، إذا في أجزاء تحتاج تركيز نأخذ وجتنا، ولما نخلص، نتأكد أن كل شيء ثابت وآمن، وبكذا نكون جاهزين لنستمتع بالأثاث الجديد,